Ndio jue jue ndikanuu ndukiyaña yayi kuechí, ya tute nandame men kenuu iha chikuyate ndonan tuku, nduu yekue nuna chiye he kuenka nuu ya'á ahio ndio jeniu naté tendijena nduguu uun ndunguu nanu na'a ndachendio atuu, nduña nden jun atuyu nankachuka ña'a nuu nduvuu nikuen ka'a nuya ihó.